फोन को तो कही चे भाई, हम दिन भर में काई दस पंद्रह आदो गंट कोई चले लियों। तो चले लियों मुश्किल से। बाखी तो कही रहे, के हम तो मारो खेती वाली में रोम जी, फोन में तो कही चे, फोन में तो कही, हम शाद बिन लगाती चाहते थो। के घरवार आई गएओ, के खाणुबाण में के लेट करे लियों, के मुबाईल चले लियों, फ़ेस्बूक देखे लियों। एक दुआ अपने फोटो बढ़ो डाले लियों, तो के करे लियों। तुम्हारो लडको रहे वो तो भाई दिन भार मुबाईल मुबाईल, दिन भार मुबाईल मत बहरायेलो रहेच काई पतो काई नव घंटो दस घंटो मुबाईल मर रहेच जीवन वर्बात छे वोको तो।